Tabeng oto oto tee, peeke weeke akaabui otoie. Teng nne meeke talipamanano tang ano tutuna nau meeke momiako langabui oto, oto oto otonis. Teketai napo nne nandonga lamaikolinnga taba otoliaina, alewa tulatulatoko kono polia, otoli towainawa tee tewato tabeng, oto oto nala. Teng napo nau, <hesitation> nando, nando enang o, nadonga enang delialoda nala ai te tewa menabasinago. Nandonga taba otoli, oto otonis enangbalawai, gawalewainala, lii koi nadoigoi okopokoi meloke, te peepo nalo otolimatomano ke. Teng napo nau, enangoi likai likangoi, enang goi kuunoke, oto otokoi madaka duna oto otokoi, te goi auka teuka alo olen gawalawalotanna tee tewato tabeng oto oto nonawa talipago, teng nau, tang kapeta menamena botawabai, teme o enang o, momiako lagabui oto oto tee awaato ule peepo momiako lagabawaino wei towai Aleke asing langabako, aukateka mili na tabalimo tee momiako lagabamampo tee tang milinai, tee ule ulei nalo upoma momiako la, nau nawa otoli momiako lagabelitoai tee melang. Tewago, tewa talipago nne tee tebuli, awa tabeng oto oto tewa momiako lagaabui. Otoi tokong mala tewa lennupe. Teng napo kapeta, nikai nii madokaluna nikango kunoke oto oto tee, tabeng otoitona, te ulle molatalalanis pekala melong. Mola talalelitoliai teke, lii madakanuna likang goi kunoke enang goi, aii madakanuna oto, likangoi oto otokoi. Te nappo awo nga nado nga talimpo nga, oto oto tabeng otolinai te ule ule pekauka teuka mena menanis nado awa menamenanis, temo tewaato, tee tewato namas, gawalawalunda aii gawalawa lundanawa otoli, otoi otoi otokong, pala pala pala palanis enangbalikolo kang, alakolo teng, teketai taba otoloitope tee nandonga mokamas nga mokenau moke nadu mpo osin nga, nandonga oto oto tee. Teno napo, kapetanau napo o enang o, da nammee dakang mono alewa sipa, alewa oto sipai lepo kadu walodo os nes nesnis loida te, oto- oto tabeng ke, lakabuie kuoka. Napo alewa peeke auka teuka, nang amako ota luwainala, enang bea gawe alodanala lake nanne te temas okopo natoka, enandu enangbuiee lakabuie, te oto- oto tabeng eh, ami nauka loida nado loida tale li aloda nauka. Tautoko polia aloda nauka, te tewato enang o, oto- oto ule tabeng ko. Oto oto tabengg menabako talala ama nii te, te tema tali- tali pago awa, oto oto tabeng te pe tewato, teno pekano, <noise> ano momiaka talala, momiako wa wakang kaleta talala oto- oto maka mo, age enangoi madakaduna likang goi oto oto koi kunoke taba oto liana, maka nado nga mopoko taba otolia, nala maka nado ni nikang mono pekawa ami loida sipa loida maka ami lie Pekala ulikkala, pagauke wotuanala loida alewa, olembualodanawa. Onoliainala, tee tewato, oto oto tabeng.